أكيد, أكيد بسمع بودكاست وأقرا كتاب وأشرب كاسة شاي, هذا أكيد, ممكن أنظف غرفتي, أرتب مكتبي, <hesitation> أظبط المكتبة, <hesitation> ممكن كمان إنه أطبخ لنفسي, عشا خفيف لذيذ يعني, <hesitation> وبس يعني, ممكن أكلم أهلي كمان يعني بما إني بعيد عنهم.